Ia ithik sa ngu thodum na chama sena ma da dang nacha da savat kama chumgi da chalan ia ngi gum. Achumgi chia tha nge dangi gum da pi giachun da nga thi kiar, nga thi kar, ta ithe va gia chun va di ngi, ambes mamaria mal ptha nge. Angnga mang nga ve ma chalaia tha ngeth da nga tik kanana ngeth tha thik kama na numga ma cha drem na cha mungga ava pik ma a chumgi a tha ka ngia dram ia a chumgi athaka ivi sa chule sa mamaria ngi gum da chule da chama chun na cha chas nga thange ia. Da chama chumgi chia tha nge di chima chi var kama atski savtha nge do chok ngi gum, ngi gum, kule da tat ngi nga athe ma tha drum na chama achumgi athanga mung da ngi naik ma tha ma tha thik kana na chama nga mungga ba ba nge diva ngi nike macha ura athe tha thiki ngi nik ka ngamung ga avapia vik sae sa va gia chun diva cha malmal kama chumgi apik pe va giachun. Auk daka athe da thatik kanana chama chu lap pa thi pes pa kama chulupki da ngi naik matki savat kama athem am athemgi atha thik pes tateski ia chama chulupki. Auk sa a chung avai kpi avik sa chule sa mamar ia cha ma athi achi ava chavaik a thi kanana chama chulu kpi diva sa sai gia chun ura chama nga mung ma chok ta tik kanana ngeth kalan goki ngeth matha tes ngeth a angngamung iva a thon ba kama a chumgi avaik pi avik pe va gia chun. Da na sot ma unamorta doki a thava musnung sa vtha chi di chalan biavik sa chai ithik, sachule un ma <noise> chule unmaum bemani chama chulumga avama a galing ga chalan daithik ngua taman na muk mum athathopta da mudu ma aunamorta. Achumgi ura ngi thup pthanas ama gi thong. Kavitha athavamusng ma ngave vavat. Kavitha tha semes da tha thik kana na ngamung ura chama vathen magita na ni ama slamarki atha galing ka. Amorta mudu mor da tha drum na chama guang ithong. Saun daithik undalthik ama a <hesitation> athaimiom da ithik masa thi tal un na sot athe da tha drum na gama athachei da uth athe da bes utdrem. Da aram ngo du chusek ngu bung nani chama mumatha thop ka calan diva ana bon ngo na cha ma ngamngu ma ngeth have navet ka ma bung gi ma ammumathathoka chatek pe vumgi. Divasik kama ngamung ma chama chulum da thi tekmangeth da ngua tes sanas kalan biavik nani mauna, aunama morim ma vi bingiom aungaling ga ma kama ngamung mana hama aurki. Tha tik kananangeth diva ngathi mamal kama arum, da chamc chumgimangugum. Da sa ithik sa un be mani vachavung ma, ama, oma chulum da athangeth deva chama mumathathoipka cha bon un namagit da un des sa galum ga va kama banggi. Daka mudu chamamorta dathangeth da athang daithik sa cha ma arumgi chiaun bth nge achumgi da chama aiski da ngamor ngathi thuktum na Savatgi chadung arumgi cha dunbtha nge urangi gum da chule da aiski chia tha nge da avang biavik da chama arem da amangia musng ma na sot auna morta dechokta sungan angeth. Daka sa undaithikai athe da sa sangar ut taithik ma <hesitation> athais tarthik masa thi tal ut nasot dasa autha morta damudu tha tet makama musng ithong ba vathong. Daka sa un ma atharmiom, ama un daithik masa dadang, dadang mun, auna uthavlek pek ma na sot athe da tha drem na chathaechi. Da athe da ambes tandrem ia chama ngamung dathadrem nangreth daka uthathe dangabes. Asik ia savetka arumgi chiathacha ura chama umgi mangia a arumgi nani galing ga machama arum ang kangeth. Athe dathi pes ptha ut da ut a the da bes ut drem. Mudu ma aika chana da atha va musngung. Samagit achumgiangka ngeth da chia thik kana nangamung ga ngi naik mat ka diva save savi gi achun diva malmal pas. Da ithik dasik amarnge calania ngia tet na kama aiska da ngi sagas da mamar. Daka mudu dauna morta da thi tek na ma githong. Athacei chusek thi pes maski vadi chalan ia angnga git ma agia ngatha manin as ka tha kathon btha chi savat amagit ma, ma vadisa cha thik kanana na ma gia musnung, diva cha thon btha chi machak. Sa cha thik kana na magit machalak sa chule sa morta ma achadichin natha auk kanamu sa vama athachei na te dini auk, da auk ta mor thatat nathim na. Savet ka masa vadi machangip, sa tha mor tha thair ithim na da thi ves ptha cha a dasa kule sa dung bit nacha. Daka auk da cha ngip. Ma thi kuar ia tina cha vi thana athai ves pthacha da bes mamar. Da mudu cha morta sa thava ma nga mung ma na ka aurki da athavama <noise> ama tha tik kana na ngeth kalan biavik sa athava nga mung nga ve. Sikia thi bon nge na nga mung tha thik kan thuva thchai doki tha pes pthachi, thi pes pthange diva amarnge. Ama ramgi dama chumgi da ma arumgi ma chok kama ram nangeth nga mor aremgi da chavichi ia sangar auth achum gi da chama agia rum ma nga dun btha bge da chok bgeth nga mor anga tha tha chei dok amorta da than drem. Sa ut tai thik da nes ut drem. Kama maili chana doki manam da ma choki asekcha savth ut. Dama gia matha mun ma ngua tamn na ngeth da kisa aingo ngo thodum ba go seucha doki dung na ngo calan da ithik.